شو تحاول للحد الٌصى إن النباتات يدومها ت <hesitation> تسقيهم يومياً. تتلهى بيهم, تعتني بيهم, تعمل لهم سمي-- الأسمدة متاعهم الكيميائيا, <hesitation> إذا حاول للحد الأقصى إنك متخليهمش معناها بالفتر بالليشما, وإلا ناقصين معناها أسمدا ولا حاجة, فهمت؟